بالنسبة لي متابعة الأخبار دايماً تعتبر مهمة، لما تكون على إطلاع دائم تقدر تعرف ما يحدث حولك سواءً كان في بلدك أو في العالم هذا يساعدك في اتخاذ قرارات أفضل خاصة في الأمور الاجتماعية والسياسية، لكن في نفس الوقت كثرة متابعة الأخبار يمكن إنو تسبب التوتر والقلق يعني الأخبار السلبية تقدر إنو تأثر على نفسيتك وتخليك دايم مشدود، لذا التوازن هو مفتاح.